Kua materiale de tela reta ko jae yandepuere yae jaeko mandɨyu algodón, lino, <hesitation> poliester <hesitation> seda, lana <hesitation> jokogui oi milon, cuero, framela <hesitation> garbalina, tul acrilico jare jokua iru mbae mbae reta